Raha ny vinavinako ny amin'izay fomba fiteny manerana an'izao tontolo izao indray a, dia eo ma- manodidididina ny dimampolo eo ngamba?